اذا رحت اسبوع المستقبل هذا بيصير سابع من محرم وأني بكون في المحرق يعني مدينة جدي. وبكون هناك ويا الأهل ويوم سابع هو يوم مهم. وبقعد معاهم يعني ما بسوي شي غير عن اللي قاعدة أسويه اليوم أو أمس، بكون أتصرف بصورة طبيعية